Fomba fiasana crayon. Izy io fitaovagna indesigna magnano sary na manoratra. Afaka fafana raha soratana. Vita amina kakazo izy io ary indesigna manoratra.